ในวันหยุดบ่ค่ะ ในวันหยุดนี่กะสินอนตื่นกะกะ มีความสุข มักหลายตื่นกะกะ บ่ต้องเร่งต้องรีบค่ะ เบิ่งซีรีส์ไปค่ะ บ่เฮ็ดหยัง

ยามบ่ายบ่าย มื้อใดบ่ได้เฮ็ดเวียกกะสินอนเบิ่งหนังค่ะ เบิ่งซีรีส์ เบิ่งหนัง อ่านนั่นอ่านนี่ใน ใน Facebook ในติ๊ก เบิ่ง TikTok แหน่ อ่านหาข้อมูลต่างต่าง นอนเล่นน่ะค่ะ

สิไปมอเตอร์ไซค์ค่ะไปเฮ็ดงาน มันสะดวก มันคล่องตัว เพราะว่า มัน บ่หาหม้องจอดรถยากนำค่ะ มัก สะดวกดีค่ะ

โอ้ ช่วงนี้บ่ได้ไปวัดเลยค่ะ ขี้คร้านไปพ้อพวกผู้เฒ่า เว้าดู๋ ปากดู๋ ขี้คร้านไปไหว้พระนำค่ะ บาปกะกะมันเถาะ ทำบุญอย่างอื่นเอา

ยามไปยามญาติผู้เฒ่าผู้ใหญ่กะสิ ยกมือไหว้ทักทายยายเป็นจั่งใด กินข้าวแซ่บบ่ สำบายดีบ่ เจ็บเนื้อเจ็บกะบ่ มีไข้บ่กะสิถามเพิ่นแบบนี้ล่ะค่ะ

สิมักวันธรรมดาหลายกว่าวันหยุดค่ะ เพราะว่าวันธรรมดามันกะได้เฮ็ดงาน ได้เงินนำ แบบนี้ล่ะค่ะ

ยามพ้อ ยามพ้อครูบาอาจารย์กะสิยกมือไหว้ ทักทาย อาจารย์ หวัดดีค่ะ เป็นจั่งใด สำบายดีบ่ อาจารย์เกษียณไป ประมาณนี้ค่ะ

กินข้าวแลงแล้วกะสิอาบน้ำ เข้าห้อง แล้วกะนอนเบิ่งหนังค่ะ พักผ่อนค่ะ เป็นเวลาพักผ่อนแล้ว

อู้ ยามไปยามคนป่วยกะสิต้องบอกเพิ่นว่า หายไวไวเด้อ สุขภาพแข็งแรงไวไว เดี๋ยวกะหายเด้อจ้า บ่ต้องกังวล กินให้อิ่ม นอนให้หลับ กินยาตามหมอ กะเว้าประมาณนี้ล่ะ

ถ้าในครอบครัวพ่อแม่เดียวกันนี่ ถือว่าบ่มีค่ะ อาจสิเป็นเพราะว่าความที่ตามประสาพี่น้องเนาะค่ะ มันบ่อันนั้นกันปานใด กะเลยบ่ค่อยสนิทค่ะ

ตอนนี้ในครอบครัวมีสองคนคืออยู่กับแม่ น้องกับเอื้อย เพิ่นแต่งงานออกไปอยู่ข้างนอก ไปอยู่กับครอบครัวเพิ่น แต่โต โตข้อยอยู่กับแม่ สองคน

สิ่งที่เฮ็ดนำกันกับคนในครอบครัวกะคือ เ​ฮ็ดกับข้าว เฮ็ดกับข้าวแซ่บแซ่บ กินนำกัน เฮ็ดกับข้าวให้แม่ กินให้น้อง บัดยามน้องมาเยี่ยม มายามกะเฮ็ดสู่กันกิน ให้หลาน

ข้อยมีญาติ ข้อยมีญาติพี่น้องหลายคน อ่า ส่วนใหญ่จะสนิทกัน เพราะว่าดูแลกัน ดูแลแม่นำกัน พวกลุง ป้า น้า อา เพิ่นกะมาเยี่ยมมายามดู๋

กะมีพี่น้องละเนาะ กะคิดว่ามีพี่มีน้อง ดีกว่าบ่มี เพราะว่าเมื่อยามมีหยังกะกะเหลือกันได้ ถามไถ่ข่าวคราว สารทุกข์สุกดิบกัน ดีกว่าบ่มีพี่มีน้อง

ประทับใจปู่ย่าตายายค่ะ เพิ่นดูแล เพิ่นสร้าง สร้างเฮ็ดให้ลูกหลานมีอยู่มีกิน มีสมบัติพัสถานค่ะ

เอ่อ ยามอยู่พร้อมหน้ากันเหมิดครอบครัว ยามน้องมาบ้าน ยามเอื้อยมาบ้าน ลูกหลานมาบ้าน เหมิดมานั่งคุยกัน เว้าเรื่องลูกเรื่องหลาน เฮฮา ม่วนค่ะ มีความสุข

หน้าที่ในครอบครัวเนาะค่ะ กะกะดูแลแม่ ดูแลบ้าน เบิ่งหน้าร้าน ซ่อมผ้าซ่อมแพร หารายได้ไปค่ะ

เทศกาลที่ครอบครัวให้ความสำคัญกะสิเป็นเทศกาลสงกรานต์ เพราะว่าเป็นวันแห่งครอบครัว ลูกหลานกะได้หยุดหลายมื้อ มาไหว้ยาย มา อ่า สมมา ค่ะ

คนในครอบครับที่อยากขอบคุณที่สุดกะน่าสิเป็นแม่ เพราะว่าเลาโอบอุ้มลูกหลาน ดูแลลูก ดูแลหลานดี ดูแลสุขภาพ ดูแลบ้านกะได้ดีค่ะ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

กะสิคิดฮอดอยู่แหล้วเนาะ คนในครอบครัวบ่กะฮอดคนในครอบครัวสิให้กะฮอดผู้ใด มันอยู่ไกลกะสิกะฮอดอยู่ค่ะ

ข้อยอยากเรียนจบซั้นปริญญาโท อ่า อยากได้อยากเป็นปริญญาโทใบแรกของครอบครัวค่ะ

ความหมายของครอบครัวกะ สำหรับข้อยกะ เป็นคนที่ห่วงใย อาทรกัน ถึงสิบ่ได้เกิดร่วมกัน พ่อแม่เดียวกัน แต่ว่ากะใส่ใจ ห่วงใยกันค่ะ

สิบปีข้างหน้าครอบครัวข้อยกะสิใหญ่ขึ้นแต่ว่ากะสิห่างกันเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่การงานมีภาระของเจ้าของกะสิบ่ค่อยได้มาเจอกันค่ะ

หนังเรื่อง Sky ที่พึ่งเบิ่งจบไปเป็นซีรีส์จีนค่ะ มันม่วนดี ภาพมันงาม พระเอกกะหล่อ นางเอกกะงาม แต่งกะงามค่ะ ม่วนดี แนวคิดในเรื่องกะเป็นตาฟังตาเบิ่ง

หนังที่มักเบิ่งนี่สิเป็นแนวแบบนางเอกมีความคิด เก่ง ฉลาด ประมาณนี้ค่ะ เพราะว่ามันสิส่งเสริมคุณค่าของผู้หญิง

โอ้ คึดยากอยู่เดะ ให้เลือกนักแสดงผู้ใดล่ะติ เอา อ้าย อ้ายติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดีแล้วกันค่ะ เลาหล่อ เลาบ่เฒ่าเป็นแล้วเลาคึดเป็นในวัยที่คึดกำลังเป็นวัยรุ่นพอดีค่ะ มัก

หนังผีไทยที่เป็นตาย้านบ่ค่ะ น่าสิเป็นเรื่อง อั่น สามแพร่งหรืออิหยังประมาณนี้ล่ะ มันเป็นตาย้านเพราะว่าเฮา เฮาไปไสเฮาเฮาสิพ้อ มันเฮาสิเป็นหลอนหลอนแหมค่ะ เฮาเลยย้าน

มักเบิ่งหนังผู้เดียวค่ะ เพราะว่าเบิ่งกับหมู่กะ มันมักบ่คือกันเนาะ เบิ่งผู้เดียวกะ เออ ฟิน อินกับหนังไปเรื่อยเรื่อยค่ะ มีความสุขค่ะ บ่วุ่นวายกับไผดี

ซีรีส์ที่ติดกะจะเป็นซีรีส์ญี่ปุ่น ซีรีส์เกาหลี ซีรีส์จีน แบบนี้แหมค่ะ เรื่องใดกะเบิ่งไปหมดแหม เรื่องใดมักกะเบิ่งจนจบแหล้วค่ะ กะติดทุกเรื่องแหมค่ะ จักสิว่าจั่งใด

ซีรีส์แดจังกึมมักนางเอกค่ะ มันหน้าตากะสวยแล้วกะบทบาทที่เขาแสดงกะแสดงได้ดีเฮ็ดให้เกาหลีเป็นที่รู้จักค่ะ

ข้อยสิเขียนเรื่องภูเวียงค่ะ เรื่องเกี่ยวกับภูเวียงบ้านข้อยนี้แหละ เอาบรรยากาศของภูเวียง เป็นเรื่องของคนที่ต่อสู้ชีวิตแล้วประสบความสำเร็จค่ะ

แนวตลก comedy พระเอกกับนางเอกฮักกันง่ายง่ายอะค่ะ บ่ต้องเป็นแนว serious ปวดหัว คิดว่าคนส่วนใหญ่สิมักเบิ่ง

ณเดชน์ ณเดชน์ ณเดชน์เป็นคนภูเวียง คนอีสานบ้านเฮานำค่ะ เป็นคนภูเวียง หนองนาคำนี่ล่ะ

ยากอยู่เดะค่ะ เป็นดารานี่ ต้องแสดงบทบาท หน้าที่ ตามอารมณ์ ตามบทบาทที่เขาได้รับมา แล้วกะต้องแสดงออก ต้องจำบทเว้าหลายค่ะ

อุ๊ย ถ้าตอนนี้กะ INDIGO ค่ะ เพราะว่ามักเพลง ถ้าหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขา เนี่ยมัก เสียงมันม่วนดีแหมค่ะ

กะสิฟังแล้วกะสิม่วนนำใหม่ พัชรีค่ะ หมอลำ ม่วน แต่แกเป็นคนเฮฮา เป็น entertain แกม่วนค่ะ

อยากไปเบิ่งคอนเสิร์ตอ้ายเสก LoSo ค่ะ เลาเป็นศิลปินในดวงใจ

โอ้ เพลงจากอีสานที่ดังที่สุดสำหรับข้อย กะสิเป็นกอดเสาเถียงล่ะมั้งค่ะ มักแหมมันความหมายมันดีแล้วกะการร้องเสียงอิหยังมันกะลงกะกะซุอย่าง เพลงกอดเสาเถียงค่ะ

ใหม่ พัชรีค่ะ เป็นคนมีเอกลักษณ์โดดเด่น ขนาดเป็นคนบ่มักหมอลำเดะ ยังมักสไตล์ของแก เพราะว่าแกกล้าแสดงออก กล้าเว้า กล้าปาก ถึงจะออกเป็นแนวลามก แต่แกกะเป็นตาฮักของแกค่ะ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

มักไปเที่ยวคนเดียวค่ะ นี่กะวางแผนไว้ว่าสิไปรถไฟ ไป ขึ้นรถไฟไปเที่ยว มันค่อยบ่วุ่นวายดี บ่มีผู้ใดมาแอ่วมางอแงแหมค่ะ

ถ้าให้เลือกระหว่างภูเขากับทะเล กะสิขึ้นภูค่ะ มักไปภูเขา มันงาม ได้เบิ่งดาว มัก มันบรรยากาศดีนำค่ะ เย็น

อยากไปเที่ยว กลับไปอีกนี่คือเป็น ภูหินร่องกล้า มักค่ะ มันงาม มันเย็น อากาศเย็น แล้วกะมีม้งปลูกผักขาย มี baby carrot เพิ่นไปเบิ่งเพิ่นกะชีวิตค่ะ

คึดว่าคนต่างชาติมักมาเที่ยวไทยนี่เพราะว่าวิวงาม คนไทยจิตใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใส แล้วคึดให้เกียรติกับต่างชาติ ให้เกียรติทุกชนชาติค่ะ

อยากไปทิเบตค่ะ มันงามเป็นหลังคาของโลก บรรยากาศแล้วก็วัฒนธรรมเขากะน่าสนใจค่ะ

ถ้าสิพาครอบครัวไปเที่ยวว่าติ ไปญี่ปุ่นค่ะ ดอกไม้ อยากไปเบิ่งดอกซากุระ อยากพาครอบครัวไปกินซูชิ กินหยังจั่งซี้ ลูกมัก กะอยากพาไปค่ะ

วัดในขอนแก่น วัดประจำจังหวัดกะวัดหนองแวง พระอารามหลวงค่ะ งาม แล้วกะมีกะเสียง

ฤดูที่เหมาะสิมาเที่ยวอีสานหนิ เป็นหน้าหนาวแล้วกันค่ะ เพราะว่าอากาศมันกะเย็นมันบ่กะ แล้วกะแนวกินแนวอยากมันหาซื้อได้กะแล้วแหม มันบ่ได้แตกต่างกันปานใดเด้อค่ะ

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอีสานควรสิมาลองเฮ็ด เอ่อ กิจกรรมต่ำหูก ต่ำผ้า อะค่ะ เพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมอีสาน น่าสนใจดีค่ะ

ข้อยมักรถไฟ ไปรถไฟนี่มันม่วน มันนั่งรถชิวชิว ไปซั้นสาม นั่งให้ลมปะทะหน้า งามค่ะ มีของกินขึ้นมาขายตลอดนำ

โอ้ มีหลายคักที่ยังบ่ได้ไป อยากไปอยู่ แต่ว่าบ่มีโอกาส เพราะว่ากะเทิงยากภารกิจ เทิงบ่มีค่าเดินทางค่ะ

ข้อยมาจากขอนแก่นค่ะ ขอนแก่นกะสิมีไดโนเสาร์ ภูเวียง มีพัทยาสอง มีภูผาม่าน มีแหล่งท่องเที่ยวหลายหม้องค่ะขอนแก่น เทิงเป็นวัดเป็นหยังกะมีค่ะ

ไปมอเตอร์ไซค์ค่ะ ประหยัดนำ ค่าน้ำมันกะถูก บ่แพง แล้วกะดูแลง่าย สะดวก คล่องตัว แม่นค่ะ

โอ้ เดี๋ยวนี้การขนส่งสาธารณะในจังหวัดนี้ขี้ร้ายแฮงค่ะ มันตั้งแต่มีโควิดมารถแฮงบ่มีออกชั่วโมงละเทื่อสองชั่วโมงเทื่อ บางทีแฮงมื้อหนึ่งออกแค่สามเที่ยวลำบากค่ะ

อู้ย จังหวัดที่เป็นตาไปเที่ยวที่สุดในอีสานกะขอนแก่นนี้แหละค่ะ บ่ต้องไปไสไกลจังหวัดมันใหญ่ มีเทิงน้ำ เขื่อนพัทยาสอง มีทั้งภูเขา มาภูเวียง ภูผาม่านกะงาม ไปเที่ยวสวนสัตว์กะได้

กะมักเที่ยวใน กับธรรมชาติค่ะ เพราะว่ามันเฮ็ดให้กะรู้สึกว่า ได้ชาร์จพลังชีวิตกะนำอะค่ะ บ่วุ่นวายนำค่ะ

มักไปเที่ยวหม้องคนบ่ค่อยไปค่ะ คนมันบ่หลาย บ่วุ่นวาย บ่ต้องไปวุ่นวายค่ะ มักแบบนั้นหลายกว่าค่ะ

กะมีความสำคัญอยู่เดะค่ะ กะกะได้อุดหนุนพวก เอ่อ สินค้าพื้นบ้านของแหล่งท่องเที่ยว เอามาฝากพี่ฝากน้องนำ หมายถึงตอนถ้ามีเงินซื้อเดะค่ะ

กะมักกินเป็นบางอย่าง จั่งตำบักหุ่งนี่กะต้องกินเผ็ด มันค่อยสิแซ่บ มันค่อยสิแบบรสชาติแซ่บ นัว เผ็ด จี๊ดจ๊าดค่ะ

มักกินหมกหน่อไม้ค่ะ หมกหน่อไม้มันแซ่บ มักหลายกินง่าย มันรวมเหมิดทุกรสแล้วอะ แม่น แซ่บค่ะแซ่บ ต้องลองเหมิดเด้อค่ะ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

ตำบักหุ่งเฮ็ดง่ายค่ะ ประสามีบักหุ่ง กับปลาร้า กับบักเขือเทศ บักนาว กะปรุง สับสับสับสับแล้วกะตำ กะแซ่บแล้ว เฮ็ดหยังกะแซ่บ

ร้านอาหารว่าติ กะ ที่ไปกินกะสิเป็น ส่วนใหญ่สิเป็นร้านหมู หมูกระทะแหมค่ะ เอ่อ จั่งนายตองหมูกระทะนี่กะมัก ของมันหลายดี มันแซ่บนำ

มักกินข้าวเหนียวค่ะ มันกินง่าย มันสะดวก เพราะว่าคนอีสานเนาะ เขากะว่าเป็นลูกข้าวเหนียว กะชินกับข้าวเหนียวหลายกว่าข้าวจ้าว

มักเฮ็ดกับข้าวกินเองค่ะเพราะว่าปรุงได้รสที่เฮามักกินอยากใส่หยังเฮาใส่ สะอาดความสะอาดอีก ซื้อกินมันบ่แซ่บคือเฮ็ดเดะค่ะ

เมนูหยังน้อบัดนี้ เอาข้าวจี่แล้วกันค่ะ มักกินข้าวจี่ กินใส่เกลือกะได้ บ่ใส่เกลือกะได้ กินบ่เบื่อค่ะ บ่เปิด บ่เบื่อ

อู้ อาหารอีสานนี่รสชาติเผ็ดจี๊ดจ๊าด เข้มข้น ซิมเทื่อแรกซิมสิว่าเข้มข้น เผ็ด ติดใจค่ะ แซ่บ มีเสน่ห์ค่ะ

คึดว่าอาหารที่ขาย เอ่อ ในห้างกับตลาดนี่มันแตกต่างกันอยู่แล้ว ให้ห้างคึดสิมาตรฐานเพิ่นอีกแบบหนึ่ง แต่ว่ารสชาติคึดเป็นมาตรฐานของเขา แต่ว่านำตลาดนี่คึดสิฝีมือแม่ค้าล้วนล้วนค่ะ

อุ๊ย ตอนนี้มักสุดกะสิเป็นทุเรียนล่ะค่ะ มันแซ่บ มัน ช่วงนี้มันถูกกะกินได้หลายเลยค่ะ

ข้าวเหนียวว่าติ ข้าวเหนียวฮ้อนฮ้อนฮ้อนจ้ำกินกับแจ่วบอง กับปิ้งปลาแซ่บค่ะ กินเข้ากันคักเลย

กะเป็นลาบหมูค่ะ เพราะว่าอยู่บ้านนี่ เพิ่นเฮ็ดลาบหมูแซ่บ เฮ็ดกินเทื่อใดลูกหลานกะสิอยากกินลาบหมู อยากกินลาบหมู จั่งซี้น่ะจ้ะ

ข้อยบ่ดื่มเครื่องดื่มแหมค่ะ กะสิกินแต่น้ำเปล่า อย่างมากกะสิเป็นน้ำอัดลม แต่ว่ากะบ่ค่อยกิน เพราะว่ากะพยายามคุมน้ำหนักเจ้าของ คุมน้ำตาลนำค่ะ กินแต่น้ำเปล่าค่ะ

กะบ่กะหยังเดะค่ะ เพิ่นสิกะกะกะมือกะเรื่องของเพิ่น ว่าแต่ว่าอย่ามาจกนำกะกะพอ นึกขี้เดียดแหมค่ะ

กะสิเป็น เอ่อ ข้าวจี่ล่ะจ้ะ กินง่าย กินสะดวก บ่เบื่อนำ มัก กิน กิน กินเป็นของว่างกะได้ กินเป็นอาหารมื้อหลักเลยกะได้สะดวกดีค่ะ

ของหวานมักกินอยู่ค่ะ เพราะว่ามันชื่นใจ มัน ยามเมื่อยเมื่อยฮ้อนฮ้อนหนิ กินหวานหวาน เย็นเย็น ชื่นใจฮ้อนเดะค่ะ ฮ้อนเลยมักค่ะ แต่ฮ้อนช่วงนี้ฮ้อนต้องงด เพราะว่าสุขภาพ

อู้ มักกินหลายผักนี่ เป็นคนมักกินผักค่ะ กินได้เทิงผักสดผักต้มผักลวก กินได้เหมิดทุกประเภทเลย เพราะว่ามันดีต่อสุขภาพ

กินข้าวเซ้ากับหยังว่าติ เซ้ากิน ช่วงนี้เซ้าสิกินแต่ข้าวไข่ต้มล่ะค่ะ เพราะว่าเกี่ยวกับสุขภาพเซ้าเลยต้องเซฟเจ้าของแหน่ค่ะ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

งานอดิเรกที่เฮ็ดมาแต่น้อยกะอ่านหนังสือแหน่ อ่านนิยาย เบิ่งหนัง เฮ็ดเป็นงานอดิเรกค่ะ แล้วกะ เฮ็ดมาแต่น้อยเท่าใหญ่ จนว่าเฒ่าแล้วกะยังเฮ็ดอยู่ค่ะ

งานอดิเรกที่อยากเฮ็ด อยากลองเฮ็ดเบิ่งกะอยากเฮ็ดพวกเรซินน่ะค่ะ พวกงานเรซิน เอามาเฮ็ดพวกเครื่องประดับ มันงามดี น่าสนใจ แต่ว่าต้องกะอุปกรณ์หลายอย่าง กะเลยยัง ย้านย้านอยู่ค่ะ

ให้คุณแนะนำงานอดิเรกให้คนเฮ็ดแก้เบื่อว่าติ กะสิสอนสานตะกร้าพลาสติกแหล้วค่ะ มันง่ายแหม เจ้าของถนัดเนาะ เจ้าของเฮ็ดเป็น กะสิสอนแบบง่ายง่าย ให้เขาพอได้เฮ็ดแนวใส่ของค่ะ

งานอดิเรกซ่อยให้พัฒนาเจ้าของได้บ่ ซ่อย ซ่อยได้เดะค่ะ เพราะว่า อ่า ซ่อยต้องมีวินัยในการเฮ็ดงาน มีความตั้งใจ มีกำหนดขอบเขตเวลาในการเฮ็ดงานนำค่ะ ซั้นมันสิบ่แล้ว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

มัก Doraemon ค่ะตอนเด็กน้อย โอ๊ พระเบก พระเอกในดวงใจเลยเดะ Doraemon น่ะ เป็นตาฮัก ตอนนี้ฮักยังบ่รู้ว่าเขาตายยามใดเดะ

ผ่อนคลายเดะค่ะ งานอดิเรก เฮาเฮ็ดเฮาเฮาจิตใจเฮาเฮาไปจดจ่ออยู่กับงาน เฮาเฮาบ่ต้องไปคิดเรื่องอื่น บ่ต้องไปเครียดเรื่องอื่น เฮาเฮ็ดให้เฮาเกิดความสุขได้ค่ะ

ข้อยบ่มีกีฬาแนวมักเล่นเลย ถ้ามักเล่นกะสิเป็น E-sport เล่นเกมเล่นหยังไปจั่งซั้นน่ะค่ะ เล่นได้ ถ้าจั่งซั้น

ตอนนี้อยากหัดเล่นพิณแหมค่ะ เล่นพิณ หัด หัดดีดพิณ เพราะว่าอันอื่นเล่นเป็นแหน่อยู่ กีตาร์ พวกเครื่องสายกะพอเล่นได้ แต่อยากหัดพิณค่ะ ตอนนี้ อยากเล่นอีหลีอีหลี

มักเฮ็ดงานผู้เดียวค่ะ บ่มักวุ่นวายกับไผ ขี้คร้านฟังคนมาเว้ากรอกหู คนเว้าความนั้นความนี้ มันบ่ม่วนแหมค่ะ เฮ็ดคนเดียวมันจะเกิดไอเดีย งาน ผลงานกะดีกว่ากัน

เบิ่งซีรีส์ค่ะ ซีรีส์มันต่อเนื่อง มันบ่กระชากอารมณ์ กะเลยมักซีรีส์ เบิ่งพระเอกหล่อหล่อ เบิ่งนางเอกสวยสวยไปค่ะ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

ไปพิพิธภัณฑ์ค่ะ อยากไปเบิ่ง อ่า ความรุ่งโรจน์เก่าเก่าหรือว่าอยากไปเบิ่งของ เก่าเก่า ที่เขาเจ้าเคยมีสมัยโบราณ มักแบบนั้นค่ะ

เบิ่งสารคดีค่ะ สารคดีสัตว์โลก ที่เฮา ในเขตดินแดนที่เฮาบ่เฮาจัก ทางยุโรป ทางอื่นน่ะค่ะ มันน่าสนใจดี

งานอดิเรกที่มีประโยชน์ต่อสังคมกะสานตะกร้าเส้นพลาสติกนี่กะมีประโยชน์เดะค่ะ ได้สอน ได้สอนคนอื่นเฮ็ด แล้วกะ เพิ่นกะได้มามีอาชีพมานำค่ะ ขายได้

เฮ็ดอาหารค่ะ เพราะว่าเฮ็ดอาหารสิง่ายกว่าเฮ็ดขนม สำหรับข้อยเดะ คนอื่นข้อยบ่รู้ดอก ข้อยมักเฮ็ดอาหารค่ะ

บ่ค่อยมีค่ะ มันเป็นงานเร่งรีบ งานเฮ็ดผ้าน่ะ บ้านจะเป็นงานเร่งรีบ ลูกค้ากะมาเร่งเอา กะกะสิบ่มีเวลาเฮ็ดอย่างอื่น

วาดรูปบ่งามแหมค่ะ กะเลยบ่ค่อยมักปานใด วาดมา เขาวาดเส้นตรงเจ้าของกะวาดเส้นเอียงเอียงเบี้ยวเบี้ยว มันบ่งามค่ะ เลยบ่มักเลย

ปั้นดินเผาค่ะ อยากเรียนอยู่เดะปั้นดินนี่ แต่ว่ารอบที่แล้วบ่ได้ไปเรียนนำเขา เสียดายอยู่ค่ะ

บ่รู้จักซื่อช่อง เป็นช่องเกี่ยวกับต้นไม้ ซั้นซื่อเป็นเพลงค่ะ เบิ่งแค่นั้น